жүрегімді жылатпа жаным мені мейлі сағынба сағын
арман болған түндердің бірге жүрген күндердің аламысың есіңе бәрін
тоғыспады өзіңмен жолым мейлі маған көрінбе көрін
тауыссаң да төзімді күтіп жүрмін өзіңді жүрегімнің ұсынып төрін
жаным іздеймісің үзбеймісің үміттей нәзік гүліңді
сенбейсің сезбейсің сен менің сүйетінімді
жаным іздеймісің үзбеймісің үміттей нәзік гүліңді
сенбейсің сезбейсің сен менің сүйетінімді
іздеп жүрмін сыртыңнан сұрап мейлі мені ұнатпа ұнат
арманым деп еңселі ардақтаймын мен сені сезімімді бағала бірақ
ертеңіміз біздердің жұмбақ мейлі маған тіл қатпа тіл қат
бір өзіңмен тең бағым кер маралым кел маған түн ұйқымды кеттің ғой ұрлап
жаным іздеймісің үзбеймісің үміттей нәзік гүліңді
сенбейсің сезбейсің сен менің сүйетінімді
жаным іздеймісің үзбеймісің үміттей нәзік гүліңді
сенбейсің сезбейсің сен менің сүйетінімді
жаным іздеймісің үзбеймісің үміттей нәзік гүліңді
сен неге сезбейсің мен сені сүйетінімді
жаным іздеймісің үзбеймісің үміттей нәзік гүліңді
сен неге сезбейсің мен сені сүйетінімді
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он нөл нөл
жаңалықтар
студияда таңғы жаңалықтармен жандос сейдаллин
ақтөбе қаласында бірнеше рет пәтер ұрлаған жасаған күдікті ұсталды
белгілі болғандай күдікті осыған дейін бірнеше рет сотталған және есірткі заттарын қолданады наркологиялық диспансерде тіркеуде тұр
белгілі болғандай қазіргі сәтте оның қаладағы үш коттеджден ұрлық жасаған
ол пластикалық терезені ашып ноутбук пен алтын бұйымдарды ақшаны ұрлап отырған
барлық затты айғақтарды полиция қызметкерлері тәркіледі ал күдікті ақтөбе қаласында уақытша ұстау изоляторына қамалды
қазіргі таңда соталды тергеу амалдары жүргізіліп оның басқа да осындай ұрлықтарға қатысы бар жоғы тексерілуде
қостанай облысында автокөлік өртенді
бейімбет майлин ауданындағы барсуковка ауылындағы жазықты жерде газ елу үш жүк машинасына тіркелген балара мен автокөлік тіркемесі өртенген
кейіннен жауын кабинаға дейін жетті
қайғылы жағдайда көлік жүргізушісі алпыс төрт жастағы ер адамның денесін тоқсан сегіз пайыз күйік шалып исаков орталық аудандық ауруханасына түскен
ол ауруханада қайтыс болды деді төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметі
бүгіннен бастап тамызда өтетін ақылы ұлттық бірыңғай тестілеуге өтінімдер қабылдануда
жоғарғы оқу орнына ақылы негізде түсуге мүмкіндік беретін ұлттық бірыңғай тестілеу екі мың он тоғызыншы жылдың он жетісі мен жиырмасыншы тамыз аралығында өткізіледі
тестілеуге қатысу құны екі мың екі жүз қырық екі теңге
ұлттық тестілеу орталығының сайтында өтінімдерді үшінші тамызға дейін қабылданатынын жазған
еске сала кетейік жаңа өзгерістерге сәйкес енді ұбт ны жылына бірнеше рет тапсыруға болады оның екеуі ақылы түрде
ал жоғары оқу орнында тегін білім алғысы келетіндер маусым айында тестілеуден қажетті балды жинауы керек
аралас жекпе жек бойынша ең үздіктері спорттық дәреже алды
құзырлы министр елордадағы бес бірдей панкриатионшы жетістігін ерекше бағалап спорт шебері деген куәліктер табыстады
бұл құрметке лайық болған спортшылар жуырда өткен қазақстан чемпионатында топ жарған еді
бұған қоса әртүрлі халықаралық және құрлықтық додаларда ел намысын қорғап жүр
енді олар қараша айында италияда болатын әлем біріншілігіне аттанады
әзірге осы келесі жаңалықтар легімен бір сағаттан кейін таныс боласыздар
жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда күн құбылмалы плюс отыз градус нұр сұлтанда күн бұлтты плюс жиырма алты градус
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
асығып келемін вокзалға міне жете алмай қалдым әттең
менімен бір сұлу бойжеткен күле жүгіріп ол да жеткен
ентігіп бірге біз екеуміз танысып табысқанбыз
әйтеуір ауылға бір жетерміз вокзалда қауышқан қыз
жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті
өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнде
жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті
өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнде
байқалмай уақытым сырғи бердің ау қасымда сұлу барда
сүйсініп сені сүйгім келді шіркін құшақта жылу барда
махаббат тербесе біз екеуміз тербедік теміржолды
асықпай елге біз бір жетерміз сермелік бірге қолды
жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті
өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнде
жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті
өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнде
ентігіп бірге біз екеуміз танысып табысқанбыз
әйтеуір ауылға бір жетерміз вокзалда қауышқан қыз
жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті
өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнде
жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті
өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнде
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ств арнасында айтпақшы серіктің бейнебаяны жүріп жатыр
наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали серік ибрагимов бүгін бізде таңғы шоуда қонақта
ой үлкен рахмет ал наргиз
әйеліңізді қалай еркелетесіз деп сұрағым келіп отыр
ммм біз осы мәселеге көп ойландық деп ше
ы әйелді еркелету ол әрине сүннет қой бізде қазақтарда бізде сүннет сондықтан ы еркелету керек міндетті түрде
мен мысалға ыыы әйелімді зани деймін
таза қазақша еркеледі екенсің
иә иә сұлуым жібегім деген сияқты ма
зани деп еркелетемін ііі
а ол сені тоже зани дейді
особенно мен енді көбінесе мен достарымның барлығы жаңағы жайдарманшы квн шы жаңағы әзілге жақын жандар
бірақ десе де ол ат жаным дегеннен қойылған дүние де бір екеуімізге ғана тән нәрсе де ол мхм
біреудің күнде жаным жаным дегенмен біз екеуіміз ғана солай айтамыз өзіміздің брендіміз
оны авторский қорғам алғанбыз ешкім тиіспесін деп ұрысып кетсең иә

жоқ өйткені ешкім айтпайды деп ойлаймын а осыдан кейін айтуы мүмкін
серік ибрагимов пен әйелі бір бірін зани деп еркелетеді екен біз де сөйтейікші бүгіннен бастап деватқан шығар
айнұрдың тренингі қалай өтті дейді
ол керемет керекті дүниелер өте көп екен барыңыздар көріңіздер
мен енді ондай тренингтерге кішкене былай қарсы едім ше шынымен өй босқа уақыт кетіріп деген сияқты
десе де мотивация күшті алып қалдым мен өзім барғаныма кәдімгі қуанып кеттім
жұбайымды апарғанмын ғой жұбайыммен бірге барғанмын і жұбайымның да барғанына қуанып кеттім бар ғой
себебі ммм мына жерде мынандай нәрсе бар да
ііі бәрі өтірік деп ойлайды да бірақ ііі сол тренингте шариғатпен сондаймен түсіндіріп
ыыы болған оқиғалармен біздің именно өзіміздің елде болып жатқан дүниелермен бірге түсіндіріп келіп сондай нәрселер жасайды
ііі соған жаңағындай нелері бар ііі дәлелденген нәрселермен айтып отырады да мысалы біреу байып кетсе осы байып кетті міне деп көрсетіп деген сияқты мхм
сондықтан сондай нәрселермен айғақтармен мысалға ауырып жатқан кісілер ауруынан жазылған деген сияқты сондай айғарқтармен көрсетті біраз нәрсені
ассалаумағалекум жаке сәке і нұр сұлтан қаласынан жалынды сәлем
іхі ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма бауырлар күндеріңіз берекелі мерекелі болсын ал бізге ас болсын дейді ас болсын ас болсын
і қалайсыздар амансыздар ма серік мырзаның шығармашылығындағы жаңалықтармен
бірақ мына жерде бір ұсыныс болып тұр да менде мен жаңа ойланып сіздердің жаңа түсіріп алдық қой видеоның тұсаукесерін
соны ойланып отырып ы не істеп жатырмын да мен бір конкурс ұйымдастырсам ба деп қоямын осы
сондықтан ақылдасып жатырмын қазір пост саламын сол сіздердің радиоларыңыздан пост саламын
і бәйге де ақшалай енді қатты бір көп ақша болмаса да бір нормально ақшаға жаңағындай кавер нұсқасы болсын ыыы сенемін сағанның кішігірім бейнебаян болсын кішігірім жаңа тойдан естеліктер
і немесе жұбайымен бір басқа бір сондықтан сіздердің і қолдауларыңызбен осы нәрсені салып ой сұраватырмын да
егер де қолдап жатса көп халық ыыы жаңағы дауыс беріп жасайық деп жатса бұйырса жасайын деватырмыз
бірінші орын екінші орын үшінші орын иә бірінші орын екінші орын үшінші орын ақшалай сыйлық
сол ұнағанын таңдап сол бір уақыт бір екі апта шығар мүмкін үш апта екі апта соның ішінен таңдаймыз
соны сұрастырватырмын ғой егер де қолдап о давай серік деватса салып жібереміз бұйырса
халықпен тікелей байланыстамыз ғой
саттар ерубаева ассалаумағалейкум дейді
қош келдің серік мырза әнші болмағанда кім болар едіңіз айтыңызшы өтініш дейді
білмеймін негізі мақсат негізі армандап жүре бергенде кейде дұрыс емес болып қалады да
мақсат қою керек деп ойлаймын мен кішкентай кезімнен бастап мақсат қойдым мен өзіме осындай боламын осылай і шығамын әнші боламын
мына теледидарда жүрген аға әпкелерімдей боламын осы кісілермен бірге жүремін
мысалға оқуға түссем де осы үшін түсемін мхм әнші болу үшін түсемін деп осы алматыға келдім арман қуып одан кейін ы қызылордада ы солай жасадым
сондықтан ыыы әнші болмасам енді білмеймін енді мен кім болатынымды
мүмкін күреске кетіп қалатын шығармын себебі мен күрестен ы өнерге ауысып өткен кезде ағайым ұрысқан менің акон ағайым болды аулыдан бүкіл барлығына сабақ береді бізден шыққан күресші
негізі біздің ауылдың жігіттері күреспен де атағы бар да күшті ммм біраз жерді мойындатып тастаған әлемдер әлемге барып қайтты мирға барып қайтқан
сондықтан күресші болып кететін шығармын деп қоямын енді
енді қандай күресші шығатын білмеймін десе де солай деп ойлаймын
о серік дейді
саттар ерубаев саған да ассалаумағалейкум дейміз бүгін бізде қонақта серік ибрагимов
таңғы шоу
гүл еккен едім көктемде нөсерін жауын төккенде
мезгілді күнің жеткенде жайқалып өсті деп демде
мезгілді күнің жеткенде жайқалып өсті деп демде
мен кеттім аралап арман бұл гүлді бағалар бір жан
иісін тек мен иіскеуші едім қызғанамын бал аралардан
иісін тек мен иіскеуші едім қызғанамын бал аралардан
бағалап нәзік сезімді ей болғайсың гүлім төзімді ей
су сеуіп әнмен кетейін сағындым сол бір кезімді ей
су сеуіп әнмен кетейін сағындым сол бір кезімді ей
мен кеттім аралап арман ол гүлді бағалар бар жан
иісін тек мен иіскеуші едім қызғанамын бал аралардан
иісін тек мен иіскеуші едім қызғанамын бал аралардан
мен кеттім аралап арман ол гүлді бағалар бар жан
иісін тек мен иіскеуші едім қызғанамын бал аралардан
мен кеттім аралап арман ол гүлді бағалар бар жан
иісін тек мен иіскеуші едім қызғанамын бал аралардан
иісін тек мен иіскеуші едім қызғанамын бал аралардан
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
серік ибрагимов бауырымыз бүгін таңғы шоуда
ыыы қорқамын деген сөздің синонимнің тапты бүгін сабырлымын екен
мен үйлендім деп ән жаздыңыз ғой ол әнді әйеліңіз айт деп айтты ма дейді
жоқ мен сол өмірімде болып жатқан дүниелерден ән шығаруға тырысамын негізі айдаладан мысалға ән алғым келмейді
менің ы әндерімнің көбісі өзімнің өміріме қатысты да мысалға
ііі күнде бір ы қызға әйтеуір бір нәрсеге мысалы сені сүйемін неге сен кетіп қалдың деген сияқты ән айтқым келмейді мүлдем
бар дүниені бар деп айтқым келеді сондықтан әндерімнің барлығы да соған сәйкес
бірде бір әнім ы басқа бір ненің темасында жүрген жоқ
кейде бір енді дуэттерде сондай бір ұсыныстар түсіватқан кезде ғана болады
жаңа көңілді нотамен бітетін дүние жасағым келеді де ол жаңағындай жай ән болса да бірақ көңілді арты сондықтан иә
поездбен поезд әні ол
ол ең бірінші жоқ өміріме қатысы жоқ бірақ ең бірінші сол дүние сол идеяны алтынбек ағамыз
рахметов ағамыз бастамасымен шыққан дүние болатын бірақ жаяуды айтып жүрдім ғой мен жаке
жаяуды көп айттып кеттім бе че то
кетіп қалыватқан жағдай бар да сондықтан есесіне ден сау
мынандай бір машиан алып үй алсам деген бір ән шығарғым келіп жүр
ал ііі ассалаумағалейкум қазақ елі ерланға заманбек есболға ақтаудан сәлем жолдап жіберіңізші оралбай дейді жолдадық
ассалаумағалейкум жаке таксовка жасап келе жатсам салонда екі адам бар
сөйтсем ііі сәкең келіншегімен балапанмен такси ұстап тұр екен қолында коляскасы бар отырмай қояды ма деп едім жоқ отырды дейді иә мхм
ассалаумағалейкум наргиз серік қош келдіңіздер ы жұбайыңыздың ән айтқысы келмейді ме дейді
жұбайым баласын ұйықтатқан кезде ғана ән айтады
былай енді арада ыыы ән айтады
ал былай көпшілікке ән айтпайды
мхм жұбайыңыздың өзінің бір кәсібі бар иә қателеспесек иә
дүкені бар дүкені бар айнамкөз әбдима деген атакенте екінші этажда келіңіздерші
келіңіздерші барыңыздаршы не сатады
ііі жаңағы қыз келіншектер киімі ғой
сіз өзіңіз қайдан киінесіз і мен өзім әр жерден киінемін сол мега зара деген сияқты адем деген сияқты киіне беремін мен мхм
і кейде енді қымбат бір дүниелер сыйласа ғана аламын өзім сатып алғым келмейді
тыңдармандарыңыздың тарапынан сізге бір сыйланған ерекше сыйлық қандай болды
ол ықылас қой деп ештеңе бермегенін білдіріп қойсаң иә
жоқ ыыы болды негізі көп дүниелер сурет арнайы картинкалар салады не салады бірақ үлкен рахмет соны бағалап
материалдық тұрғыдан қымбат сыйлық болды ма тыңдармандардан және ол не болды
жоқ болған жоқ бірақ сондай өнерімді бағалайтын ағаларымыздан жылқы мінгізіп жатыр оның бәрін жинау керек еді ше
тірідей жылқы ауызша ғой
солардың бәрін жинау керек болып тұр сол мал пал камазбен шығу керек ау деймін
әй серік балам әй серік інім
атымтай жомарт деген сияқты бір жомарт кісілер аз ба деп ойлаймын кейде
бұндай кісілер болатын шығар енді десе де енді өнерімді бағалап серік балам сен квартирада тұрады екенсің мынау менің атымнан бір квартира десе иә ей армандап қоямыз ғой
жалдамалы пәтерде тұрасың ғой иә
менің племяшкам рамазанова камиланың туған күнімен құттықтап жіберсе сәке жақсы тілек туған күніңіз құтты болсын деніңіз сау болсын кішкентай қыз ғой камила деген
үлкен қыз болып өссін ақылды қыз болып
мхм енді серік аға сіздің жаңағы мен өзім басым ыыы лирикалық әндеріңізді баяу әндеріңізді өте қатты жақсы көріп тыңдаймын ше иә
ы сіздің ойыңызша қайсысы өтімді халыққа
соны мен де кейде түсінбеймін ыыы бір тез ән көп айтып кетсем
сізде сол кел маған махаббатым деген сияқты неге ән жазбайсыз сондай әндер күшті ғой дейді мхм
ы мысалы кеше сенемін саған деген әнді айтсам күшті бәрі әдемі
енді халықтың ойы пікірі әртүрлі ғой қанша саусақ болса сонша ой болады деген сияқты
ыыы қанша халық болса соншама ой сондықтан ы десе де сол халықтың көңілінен шығуға тырысамыз
сол ы өзіміз үшін және сол ыыы тыңдарман үшін жұмыс істеп жатырмыз ғой ыыы біріншіден өзіміз одан кейін тыңдарман үшін
алтынбек ағаңмен қарым қатынасың бәрі жақсы ғой бәрі жақсы иә
сен кеткеннен кейін саған ұсыныстар түсті ме продюссерлерден
ммм айтқан сияқты болды бірақ десе де мен уже ыыы алтынбек ағамыз кәдімгідей шегіне жеткізіп пісіріп шығарды ғой өзі дайын товар қылып
енді сатыла бер деп сондықтан ы
иә қандай да болса да ыыы енді өз қолың өзіңнің аузыңа жетіп тұрса сол дұрыс қой
жаңақорған қоссүйіңкі ауылынан сәлем жолдаймыз өнеріңізге тәнтіміз рахмет үлкен
серік аға жаңа ы саламат ы әбу талибпен дуэт жаздырдыңыз иә иә бағана ғана тыңдадық енді сол әнге бейнебаян түсірсем бе деп отырсыз
енді сол әнге бейнебаян сол ойда бар негізі шынымен де
ол қазір астанада ыыы мектепте сабақ береді вокалдан вокалдың өзі мұғалім керемет әнші
сондықтан сол ән енді мықты мағыналы ән де әдемі көңілді қазақи иіс шығып тұратын бір ән
сол әнге бейнебаян түсірсем бе деп тұрмын енді
менде жаңалықтар өте көп ыыы сол жаңалықтардың ішінде осы ән де бар
серіктес туралы айта кетсең
иә ы ютубтан блок ашқанмын негізі мен негізі сол концертімнің алдында осы ютубтан
серік ибрагимовпен бірге бір деген бағдарлама ашқанмын
ең бірініші қонағы ы ғаділбек жанай болған ютубтан ашып өзім түсіріп
соны қойып қойдым да одан кейін концертім болып кетті концерт одан кейін жаңағы өнер барысы болып кетті бәрін жинап қойып қойдым
бір жыл өтіп кеткен бір жылдан кейін меннен басқалардың бәрі ашып тастапты ғой ютубты
бірақ негізі мен бастағанмын соны түсіріп қойғанмын дайын болып тұрған енді содан кейін ұялдым сосын көп жатып қалды енді ол бағдарлама да
енді серіктес деген тағы блок аштым ғой свободный формат блок ы жаңағы сұхбат дейміз ойын дейміз анау мынау
сондықтан ютуб ыыы көріңіздер кіріңіздер бағасын беріңіздер бұйырса әрі қарай дамимыз деп ойлаймын
себебі қазір кішкене енді болашақ сәл сәл ютубта болып тұр ғой мхм
серік ибрагимов таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
ей досым маған ренжіп жүрсің бе әлі әзіл ғой өкпелеме құрсын бәрі
сен анда мен мұнда досым болсаң сен тыңда
ей досым теріс қарап жүрсің бе әлі осылай менің басым қырсығады
жандосым сен енді кешірімді бол енді
кешір кешір кешір кешір кешір дедім неге неге неге неге түсінбедің
кешірімді болу керек әрқашанда кешіріп тұр сәл анда санда
кешір кешір кешір кешір кешір дедім неге неге неге неге түсінбедің
кешірімді болу керек әрқашан да кешіріп тұр анда санда
ей досым біз ұрысты бастамайық одан да айырылмайтын дос болайық
тек тұрма сен тыңда жан досыңды жау қылма
тек алға бассын десең тірлігіміз ол үшін бекем болсын бірлігіміз
сен барда шаттанамын сендей доспен мақтанамын

кешірімді болу керек әрқашанда кешіріп тұр анда санда
кешір кешір кешір кешір кешір дедім неге неге неге неге түсінбедің
кешірімді болу керек әрқашанда кешіріп тұр анда санда
досым ау жан досым сенсің осынау өмірдегі артқан сенімдері оу оу
бірге жүрген сәтте жолда жолда алтынның қадірі жоқ қолда қолда
көңілің бар кең даладай артқа қарамай достық туын бағалай жүрейік досым бағанда
саған да бір дос табылар иә бірақ бізде бәрі бәрі бар
кешір кешір кешір кешір кешір дедім неге неге неге неге түсінбедің
кешір кешір кешір кешір кешір дедім неге неге неге неге түсінбедің
кешірімді болу керек әрқашанда кешіріп тұр анда санда
жарнама есіңде болсын ұлы күшпен үлкен жауапкершілік келеді
өз суперсмартфоныңды каһарманға айналдыр
галакси а қырық және а елу қаптарымен марвел әлемінің қуатты энергиясын сезін
смартқа смартфонның сырт түрін ғана емес сондай ақ ішкі кейпін айбынды марвель әлемінің стилін өзгертеді
ақылды қаптың суперкүші жайлы көбірек самсунг нүкте кизет сайтынан біле аласыз
смартфон планшет роутер смартсағат
енді сен бір тарифтен бір уақытта бірнеше құрылғыларға шексіз интернетпен бөлісе аласың
алтел ұсынған қызметін қос
толығырақ шеринг нүкте алтел нүкте кизет сайтында
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
таңғы шоу серік ибрагимовпен жалғастырамыз серік саған мынандай өтініш келіпті
м қайырлы таң жұлдыз фм қонақта керемет мақтан тұтар әншіміз келіпті ғой дейді
ағамның туған күні еді құттықтап жіберсе болады ма есімі шыңғыс дейді
шыңғыс бауырымызды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын дені сау болсын
і алар асуы көп болсын бағындырар шыңы мол болсын
серік неге анда санда күнде кешіруге болмайды ма дейді
енді адам сондай қылып жаратылған да ренжіп қалады тез тез
бұртиып қалады үйтіп қалады бүйтіп қалады ішіне сақтап қалады сондықтан да кешіріп тұрған дұрыс та
тыңдармандар ренжіп ішіне сақтап қалмай тұрған кезде жанды дауыста ән айт енді
бағанадан бері сұрап жатыр
наргиз орысша ән айтшы деп отыр саған
бөнжігелі бөгенбай қанжығалы қабанбай депті баяғыда біреу
а кел мағанды айтып бере салайын иә ұзақ болды
әлде басқа ән айтайын ба айт айт айт
жүрегімді жылатпа жаным мейлі мені сағынба сағын
арман болған түндердің бірге жүрген күндердің аламысың есіңе бәрін
тоғыспады өзіңмен жолым мейлі маған көрінбе көрін
тауыссаң да төзімді күтіп жүрмін өзіңді жүрегімнің ұсынып төрін
жаным іздеймісің үзбеймісің үміттей нәзік гүліңді
сенбейсің сезбейсің сен менің сүйетінімді
жаным іздеймісің үзбеймісің үміттей нәзік гүліңді
сенбейсің сезбейсің сен менің сүйетінімді

кішкентайым анасының ай күні
ботақаным әкесінің байлығы
балапаным саған мәңгі төселсін
қуанышпен тек бақыттың айдыны
тәңірімнен сұрап едім мұрагерім мына менің қасыма кел қуанта бер ата әжеңді
тәй тәй балапаным ай сенің кішкентай алақаның ай
ай күндей күлімдеп жүрсең мақтанамын ұлым қызым деп тәй тәй тәй тәй тәй
пай пай пай пай пай ата әжесінің баласы ай
осындай ән шықты осы сөздер айналып отыр ау деймін жаке
о зор әнші жарайсың бауырым дейді мхм
ассалаумағалейкум жасұлан серік мырза қалайсыздар амансыздар ма дейді бағанадан бері неге жанды дауыста ән айтпай отырған
жаңағы екінші ән хамзаға арналған ән шығар
иә кішкентай бүлдіршіндерге арналған бұл жерде ұлым қызым деген де сөздер бар
негізі жалпы иә кішкентай дүние келген кезде соған шыққан ән ғой
ііі және бұл әнді біз сол екі жыл бұрын жаздым
сосын еш жәрге әлі таралған жоқ бірақ сіздердің ііі радиотолқындарыңызда бар сияқты осы ән
себебі тастап кеткен сияқтымын осы әнді сіздерде ғана бар басқа жоқ деп
осы әнге мен сол жуырда бейнебаян түсіргім келіп жатыр сол балалардың ыыы
хамзаны түсіресің бе әйеліңіз балаңыз
мынандай жұмбақ қой ол жерде де түсіремін бірақ ыыы мынау деп көрсетпеймін де талпа баланың арасына салып жіберемін
талпаның ішіне салып жібересің хамзаны

сол басы келеді де мен музыкант сияқты кіріп келемін гитарамен содан кейін осы әнді айтамын
тұсаукесерді жаңағындай жетектеп бесікке салып сияқты сондай сондай
салт дәстүрді түсіреміз енді ы сүндет тойды да иә
сол әдемі әдемі бір праздник қылып үлкен бір анандай
ассалаумағалейкум серік мырза қош келдіңіз жарайсың аман бол дейді мхм
і серік мырза ыыы хамзаның артынан ы жанайым айша деген қыздар қашан ереді
алла қалаған күні ғой ммм
ммм бірақ десе де иә көп
сұрайды ма соны көп балалы болу әр қазақтың арманы деп ойлаймын
сіз негізі өзіңіз айтып отырсыз отызға келіп қалдым деп бірақ жас көрінесіз
енді мен күнде таңертең мысалға қара птичий молоко деген болады ғой соған толтырып ванный құямын десең
серік ибрагимов таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
қыз бала күнге сай болып толықсып тұрар ай болып
қыз бала күнге сай болып толықсып тұрар ай болып
қарақат көзді қасыңа қарайсың көңілің жай болып
қарақат көзді қасыңа қарайсың көңілің жай болып
қыз бала гүл қыз бала жүр қыз бала ертең ізгі ана бұл мен де сен де қызғана біл
қыз бала гүл қыз бала жүр қыз бала ертең ізгі ана бұл мен де сен де қызғана біл
жастықтың оты алаулап көңілін алма жаралап
жастықтың оты алаулап көңілін алма жаралап
қадірлей білсең қыз бала бақытты сонда бола алмақ
қадірлей білсең қыз бала бақытты сонда бола алмақ
қыз бала гүл қыз бала жүр қыз бала ертең ізгі ана бұл мен де сен де қызғана біл
қыз бала гүл қыз бала жүр қыз бала ертең ізгі ана бұл мен де сен де қызғана біл
қыз бала гүл қыз бала жүр қыз бала ертең ізгі ана бұл мен де сен де қызғана біл
қыз бала гүл қыз бала жүр қыз бала ертең ізгі ана бұл мен де сен де қызғана біл
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда і жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
і жаңа байқау туралы атып кетсеңіздер дейді
енді серік жаңа айтқан болатын ыыы мен өзімнің жаңа сенемін саған әніне і кавер дейді кішігірім қолыңыздан келгенше бейнебаян түсіріп
ыыы серік енді барлық ережесін өзінің инстаграмына
екінші үшінші орынға кәдімгідей ақшалай сыйлақ
иә ақшалай сыйлық жасасам
мысалға қанша болуы мүмкін бірінші орында мен ойлап тұрмын енді бірінші орынға жүз мың
іхі екінші орынға тоқсан тоғыз мың
әзір енді толық нұсқасын бұйырса инстаграмға шығару арқылы жариялаймыз іхі
ііі амансыздар ма бәрі жақсы ма осы қазір қазір қазір
ыыы сәлеметсіздер ме жұлдыз фм сізге творчестволық табыс отбасыңызға амандық дейді
керемет ән айтып жатыр балам тойында не дейді айтып қалды билетті бір жұма болды
тойға келінді болдым жаке дейді түсінбедім хатыңызды
иә қайтадан дұрыстап жолдасаңыз мағыналы қылып
жасұлан молодец дейді рахмет
қазақ қазаққа жаны ашымаса басқа кім көмектеседі сол үшін рахмет дейді сізге де рахмет
енді м серік аға ау осындасыз ба алматыдасыз ба жалпы
ыыы негізі алматы қаласын жақсы көретін үш себебін айтыңызшы не себепті сіз алматы қаласын жақсы көресіз алматы
алматы тау ыыы табиғаты мхм
және бұл жақта өсу бар да бұл жақта ыыы не бар кез келген нәрседе жарыс болады да бәсеке болады
сондықтан осындай бәсекелес қала қасқырлардың ортасы ғой негізі алматы
алматыға келіп екінің бірі бүйтіп жұмыс істеп неғып кетпейді ғой ой қайттым аулыға деп қайтып кетуі мүмкін сондықтан да
сондай бір кішігірім сынақ алаңы
екі мың он екіде бітірдім мен көремін мен еді бағым жанса қаламын бағым жанбаса болдым кеттім мен
қызылордаға барамын да тойға шығып неше түрлі нәрсе істеп баимын деген мақсат болды менде ше
аллахтың қалауымен осындай ы жолыма ағаларымыз кездестіріп сол алтынбек рахметов мырза секілді професионал ы продюсермен таныстырды сондықтан осындай
кім таныстырды сені ыыы алтынбек рахметов ағамызбен жаңағы ағаларым өнердегі өмірдегі і арман темірбек және айбар серкебаев деген ағалар
қош жанарың қарақат деп күшті күшті
әлеуметтік і желіге қаншалықты тәуелдісіз
қазір мысалға сізбен сөйлесіп отырып мен мысалға бүйтіп і басқа бір жұмысты істеп
үйде де осылай ма жеңгеміз ренжімейді ме ы жоқ үйде

тырысамын негізі ше бірақ бір кіріп кетсең
сені шкафқа салып тастайды ма шкафтың суырмасына салып қояды ма
сондықтан ы көп отырмауға тырысамыз бірақ десе де көп отырып қоямыз кейде енді
ассалаумағалейкум жұмыстарыңызға сәттілік серік ибрагимовтың жерлесімін өнерің өрлей берсін алла алдыңыздан жарылқасын дейді
менің төрт қызыма сәлем деңіздерші ств арнасынан көріп отыр дариға салтанат кәусар хадиша серік
дариға салтанат кәусар хадиша сіздерге жалынды сәлем сәлем қаздар
серік бауырым ы ұлың ы хамзада батыр болсын дейді
ыыы сәттілік жаке серік бауырым кореядан сәлем деп қойсаңыз серік красавчик дейді
кореядағы қазақтарым жазып отыр
о кореяға үлкен сәлем кореяда қымбат екен ғой иә нан жеті жүз теңге тұрады екен ғой
балалар айтыватыр да нан жеті жүз теңге тұрады сегіз жүз теңге тұрады біз ұн өзіміз сатып алып өзіміз жабамыз дейді
нан илеп бес жүз теңгеден сату керек қой
екі жүз теңге иә арзан болады да есесіне мықты табыс
серік ибрагимов таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
айтпай келген сезім жақсы алдыңдамын көзіңді ашшы
жүрегіме есіміңді өз қолыңмен өзің жазшы
көзіңде от бар ма сөзіңде шоқ бар ма
жүрегім өртенеді сен деп соққанда
жоқ болса да жоқ деме маған өкіндірсем өкпеле маған
сен себебі жүрегімде жақын болып кеткен едің маған
жоқ болса да жоқ деме маған өкіндірсем өкпеле маған
сен себебі жүрегімде жақын болып кеткен едің маған
сеніп келсең жылатпаймын жылатқанды ұнатпаймын
жүрегіңе тұрақтасам тағдырыңа тұрақтаймын
көзіңде от бар ма сөзіңде шоқ бар ма
жүрегім өртенеді сен деп соққанда
жоқ болса да жоқ деме маған өкіндірсем өкпеле маған
сен себебі жүрегімде жақын болып кеткен едің маған
жоқ болса да жоқ деме маған өкіндірсем өкпеле маған
сен себебі жүрегімде жақын болып кеткен едің маған
көзіңде от бар ма сөзіңде шоқ бар ма
жүрегім өртенеді сен деп соққанда
жоқ болса да жоқ деме маған өкіндірсем өкпеле маған
сен себебі жүрегімде жақын болып кеткен едің маған
жоқ болса да жоқ деме маған өкіндірсем өкпеле маған
сен себебі жүрегімде жақын болып кеткен едің маған
жұлдыз фм де таңғы шоу
наргиз ы жасұлан мен і серік туралы бірнәрсе айтайыншы
иә енді бізде компания бар батырлар арамызда деген жоба ыыы жүзеге асырылып жатыр сол компанияның қолдауымен
ііі енді бұл жерде не істейді бізде күнделікті өмірде біз байқай бермейтін і батырларымыз бар иә мысалы ііі біз кешеден бері айтып отырмыз
енді көшеде кетіп бара жатқан кезде ауыр нәрсені көтерісетін адам иә келіп жай ғана сіздің жүктеріңізді алып үйіңізге дейін апарып берсе ол негізі қазіргі заманның батыры болып саналады
сондай жоба аясында біз і енді герой айқұлақ тэ нүкте кизет поштасына ыыы сіз өзіңіз білетін батырға байланысты оқиғаны жіберіңіздер деп қолқа салып отырмыз халыққа мхм
і барлығыңыз атсалысуыңызға болады м бұл жоба компаниясының қолдауымен жүзеге асырылуда мхм
сәлеметсіздер ме серік мырза жасұлан аға мен сіздің әндеріңізді үнемі тыңдаймын әсіресе қыз бала өте тамаша ән
серік мырза менің сүйікті жарым алтайға сәлем
неге осы білмеймін ыыы мысалы мейрамбек аға ы мұрат деген жігітке сәлем жолдаңызшы деп мейрамбек аға мұрат ассалаумағалейкум десе мұрат та мен де бәріміз ааа деп
шынымен қуанады ма сөйтіп адамдар сонда сен сәлем жолдаған кезде серік
мен естідім бір жігіт ііі атын атамай ақ қояйық енді ол жігіт әжептәуір танымал жігіт сондай бір ііі
сайт ашқан ба приложение ашыпты а приложение иә
ол жерде а қарапайым адамдар керек пе мысалы біреудің құттықтауы ақша жібересің жаңағы жерге иә ол саған сол сенің сүйікті әншіңнен видео алып береді иә
естідің бе ондайда естідім ғой иә қырық мың теңге тұрады дейді
сондай дейді мықты екен
негізі алдында естігенмін бірақ ы десе де
қуанып қалады екен негізі шынымен
онда қуантайық алтайға сәлем деші алтайға жалынды сәлем мхм
мына жерде тағы біреуісі келіп еді жаңа жасұлан өтініш қыздарыма сәлемді эфирде шыққанда айтыңыздаршы олардың ыыы қуанып қалғанын көргім келіп жатыр дейді
жаңа біз жолдадық қой сіздің қыздарыңызға төрт қыз ба
ұлым бір жасқа толушы еді дейді
енді қазір қоштасуымыз керек өкінішке орай ыыы барша ы адамдардың ыыы құттықтауын оқып үлгере алмаймыз
ал ы серік ыыы жаңа жоспарымды айтамын дедің ғой
қандай өнердегі
бұйырса енді ыыы бір үлкен кісілердің қолдауымен бір кісілердің қолдауымен концерт ыыы жасайын деп жатырған болатынмын ол кісіге әлі жолыққан жоқпын
ііі десе де осы республика сарайына концерт осы күзде деп енді белгілеп қойдым алла бұйырса
жанды дауыстағы алматы қаласындағы оңтүстіктің астанасы алматы қаласы
сондықтан ыыы ол жерге біраз сол қазірден бастап дайындыққа кірісіп жатырмын ыыы сол
меннен күтпеген нәрселерді сол жерде жасағым келіп тұр көрсетпеген дүниелерім сондықтан і қазірден бастап дайындалып жатырмын
үлкен жаңалық осы болып тұр енді ііі бірақ бір кісілердің батасымен
батаның дауысын шығарватырмын иә
сондықтан соған еңбектеніватырмын әзірге сол бейнебаян і клип кеше ғана сол бейнебаянның тұсауын кестік ыыы жалпы осы
ассалаумағалейкум жаке салтанатқа сәлем айтыңызшы өзінше болмай отырсын дейді
салтанат өзіңше болма өзіңше болма иә
махаббаттарыңыз баянды болсын серік мырзаның қазір махаббатым деген әнін тыңдаймыз
наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті
әр қазаққа бір баспана әумин дейміз дағы серікке рахмет айтып мхм
сау болыңыздар сау болыңыздар
жұлдыз фм де таңғы шоу
жүрегім менің аруым керім
саған жетпес қызыл қызғалдақ гүлдер
дәл сендей күнім төкпейді нұрын ай да күн де
мейлі мейлі жауа берсін жауын да
мейлі мейлі соға берсін дауыл да сен сонда да бақыт